Sèè e nɛ̀ŋjeɛ̀ mùŋ go ɓèmè taìŋ wèè maiŋ banè, e nɛ̀ŋjè muàŋ bi lii èum ɓɛ̀nɛ̀ŋ jìwa, e nɛ̀ŋjè muàŋ bi lii èum ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè sàaŋ. Soo sɔɔ̀ maŋ nyìmàŋ ɗèwè nɛ̀ŋjeɛ̀ bàne sèè è nɔ̀ŋ kà sùà kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùà wèè maiŋ banè tɛ̀ɛ̀ wèè maŋ nyìmàŋ ɗèwè bàneiŋ tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, maiŋ jè e naum e maum fè è è è keì gbiŋ, e naum fè sàaŋ è kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùà, kɛɛùm go nyìmàŋ ɗèwè bàneiŋ è donàùm fè sàaŋ. Kìlà e nɛ̀ŋjeɛ̀ bàa ɓɛìŋ, sèè mùŋ mùŋ nɔ̀iŋ baane maiŋ banè tɛ̀ɛ̀ wèè yeum kìɛ̀ŋ e e e e zùlù e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùà, e nyɛ̀nɛ̀ŋ e zanaŋ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ e nyìngà. <noise>